لو خيروني أن انا اكون وحيده أو عندي عشرين اخوات هختار أن يكون عندي عشرين اخوات لان انا عندي اربعه دلوقتي و عزوه الاخوه حلوه جدا وأنا مع اخواتي دايما بنعمل ذكريات سوا كتير اااا لاكن الوحده واعرف ناس كتير أوي صحابي وحيدين من غير اخوات ف الموضوع ده مأثر عليهم جدا بصراحه هختار أن انا يكون عندي اكتر من عشرين ولو في امكانيه هختار اكتر من عشرين